السلام العالمي <hesitation> له كسير من الوعي وله اهمية كبيرة مسل حماية حقوق الانسان. يعزز السلام العالمي حقوق الانسان ويضمن حمايتها، والتنمية المستدامة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة حيث يمكن للدول التركيز على تحسين مستويات المعيشة، والتحديات مسل النزاعات المسلحة والارهاب وعدم المساواة، ويوجد الجهود المبزولة للمنظمات الدولية والتعاون والتعليم والسقافة.